To e ɗum waɗa haala finatawaaji lesdi Amurka kam, ɗon yimɓe Amerikanko'en ɗon mari neɗɗaaku, yoo ɓe ɗon mari neɗɗaaku, ndembu, yoo ɓe ɗon mari daranaaki kuugal. Ɗii finatawaaji ɗi mballi haala ndemokaraatiya lesdi nii faa yeeso, ɗi mballi haala fijooji to lesdi nii faa yeeso e ko nandi e ndu.